Forse sì, magari è proprio accussì, 'a vita addivent chiù complicata cu l'età. Forse è over però ij pens che <hesitation> nun è semp accussì comm c'immagginamm nuje. Pecchè fondamentalment cagnan 'e sfide. Cagnan pur 'e responsabilità. Ma soprattutto 'a vita con l'avanzare del tempo, con l'avanzare dell'età cagna soprattutto il modo in cui nuje affrontamm 'a vita nosta. Chest è fondamental p' capì. Pecchè si c' pienz da giovani uno ten meno responsabilità, 'a vive chiù cu leggerezz, cu chiù spensieratezz. Quann si giovane tien meno cose 'a che gestì. Per esempio si c' piens nun tien 'e bollett, tien pochi pensier ngopp 'o futur. Tien parecchio chiù tiemp p' sognà p' 'e cos ca t' venen. 'E giornat so chiù leggere, certe vot so l'emozioni ca t' pareno chiù fort. Sogn chiù estreme, però pò <hesitation> quann cresci tien chiù pensieri e chiù preoccupazion pecchè si c' pienz accumienc a tenè nu lavor, 'na famiglia, c' stann nu sacc 'e scelt da fa. Pecchè cu 'o tiemp arrivano nu sacc 'e decision magari chiù gross 'e te, magari c' sta 'a carriera, accummenciano 'e relazioni ca s' fann chiù serie. T' spusà, magari tien 'e figli 'a casa. C' stann 'e problem di tipo economico, problemi familiari, problemi cu 'e genitor. Per cui 'e responsabilità accummenciano a aumentà. E pache che cu 'o tiemp nun passan maje. 'O tiemp pare ca nun c' sta chiù, 'e cose vanno chiù veloci, c' 'a sta appriess. Si ci piens a st'aspetto 'a vita si complica, 'e cose vanno chiù veloci, accummincià a correre ogni mumento. Però fondamentalment tu divient pur chiù forte, diventi chiù consapevole pecchè allo stesso tempo 'a vita t' fa crescere, t' fa diventà chiù saggio. T' impara a gestì 'e difficoltà che tien e pure a dà 'o giusto peso 'e cos ca t' succeren. Con il tempo impari a scegliere meglio. Pierd, pierd nu poc 'e serietà e acquisisci nu poc 'e leggerezz, 'e leggerezz. Però divient pur chiù profondo pecchè è 'a vita ca t' fa scegl. So 'e, è la consapevolezza, è la scelta ca faje. Quindi in conclusione <hesitation> si c' piens 'a vita nun è chiù complicat, è il modo in cui affrontamm ca cagna. È l'aspetto che da 'e cose, che è completamente diverso rispetto a prima, rispetto a quann si guaglion e quann t' faje chiù giovane. Pecchè Sul tuo cammino hai fatto una serie di scelte, hai acquisito 'a consapevolezz che t' 'a portato a ragionà comm staje arraggiunann mo. Quindi forse nun è 'a vita che addivent chiù complicata, è forse 'a vita ca diventa chiù chiena. Ogni fase ten 'e gioie soje, 'e tiemp suoje e ten 'e sfide soje. La chiave è che 'a accettà 'o cambiamento, 'a cresce cu chest. Nun t' 'a dimenticà maje 'o valore che c' 'a dato 'e cose semplici. Pecchè so quelle che t'hann fatto crescere secondo me. E soprattutto 'o segreto sta semp nel perdere, non perdere sè stessi. Pecchè se 'a vita si riempie 'e impegni, 'e responsabilità, chell che fa 'a differenz è che tu nun 'a maje smett 'e t' sentì, 'e t' ascoltà. 'A provà a continuà a ti coltivà chell ca t' fa sta ben 'e passion. Tutt l'affetto over. 'A tenè cont d' 'e mument in cui tu t' sient verament viv. Chell è 'a cosa chiù important. Pecchè a cresc non significa che tu 'a diventà coccun'ato, ma tu 'a diventà chiù ver, chiù sincer.